أعتقد إنه الآلات يعني ممكن تتطور عشان تكون أكثر ذكاء، لكن مشاعر الإنسان يعني مرتبطة بتجاربها الإنسانية والتعقيد النفسي، أما الآلات يعني ممكن تحاكي المشاعر وتظهر ردود فعل، لكن ما أظن يعني إنهم بيشعرون مثلنا طبعا، المشاعر يعني تتطلب وعي وتجربة حقيقية، وهذا الشي يعني صعب جدا إنه الآلات تجدر تحققه.